هاذيكا الصياده الكبيره العزوز <hesitation> خدات الدبوزه اللي لقاتها في الشبكه متاعها، وبقات تخزلها، شنيا زعما فيها، حلتها، يخي تلقى فيها ورقه. دخلت <hesitation> عصا صغيره وجبدت تلك الورقه، كتشفت أنها رساله مبعوثه من وقت <hesitation> طويل، فيها شخص يحكي كيفاه هو <hesitation> غرقت فيه السفينه متاعو وبقى يواحل في جزيره بعيده.